Cere de moom ci gën a yo- lu yomb la, maafe yàpp si lu yomb la, mbaxal, cuuraay gerte, banaana, pom, waa. <noise> waa. <hesitation> banaana, maafe yàpp, pom, cuuraay gerte, mbaxal.